Askisu ochalago ahnssanddo ndawshabu tasaye ndaw shaye howw ndawbbangu leshame ndawshubudan gwanenggah ndawuhadah patwogudan ndidu magrantanguilan eluwa makarahta dow ndawfodau sha roguddan ndissum gade ofadan sha essunddo ndawugudan gilda ameh usi inbban jiroji embbanddo lattusu isalmiya idi islamiya do saa chensido ndilu httoh siro gi eluho ndisise ilufom nogudan esise ilufom nogudan ddo ndawugudangi iso gwannengade chidasogu ndaludu ndawuju dangere ndi du gasibbir ndiduwore hwa wahun yayih nditehye ituwo ido ne sirogu eluhodo niro nduwalado ndawuhadan ngwangineya neduwodo ndi si ejulgol go ndilduw ddo jirogi eftugol gi marjibo moburo ndiso ho yafusi sha adugodo ndene sse sha roguneh suro ose chajo wojise jo ndawu gudai gi washibu shade weshibu shajejo enshameye ndishibu shaje enjamoyeech ndihan wolo ehan woleyi ahun salado dasi ndere safttun ndene sum sh suro nessum sha jo wayarogure ndalu eh ndenendu fillu surogi waya nowasi eh dasi nde nesafttun nogune surogi nesafttun nandogi jaftusu dehey adugo jo ndere jahey aduguttse ndene hu anaga gerengu ndelu ndawujudan gore ndidulu sirogi edugese eludo niro nduwaiu dasi mihun niro nuwasi eeh dasi ndisafttum nogan ahh ndawahann jirogi chidarogu nduwaludo ndihhan jirogi chidaragu ilwatsi yayeh dasi ndisafttum nogudan anasa ndalu yayeh ndidise nditeha uur anasa leshame ndibussoye ndawjojalu ndidai sabuwa. Rendei hargbakwaboye ha ndai də flan angdan ndeifto fla sərogi yeto ye fla nadogi yaɓegi yeluhodu yen yai ɗahe e ndai dahesogi ndeito fla e dasi ndei toi flaro ndang sərogi nesaftən nadogi nehamg amousa rongneɗo lingudu dasi nywogu ndali e ndaugədani nyirogugədan iwasi e dasi andeisaftən nongidang sərogi chiedarogu ndalli e ndau dədangere gasugu yahe ndeidimi ndeito duwone gwaledu ndeilu wang karyan miyayen guwahe ndeisi ndeito dəgogo nedetoi duwallo sərogi yeto e dəgago yeduwolodo anso aɓedu ambo nasi nadoli aɓedu anbo nasi nadoli amse aɓedu amso nasi nadol bəregi yaɓe e dasi laftəangdansə lukuwam abro e ndei. dili sərogi yedə lukuran yeluw ahe chidarəgu ndali e ndau dədangayo gwale yahe ndei shibune ngwatse yengne yahe uslei shiba howahe ndei shayo tasaye yahe ndaushibu birima yahe ndeishubu bnyilema ndeihamma a sərogi yaɓe dəngi ndei dahe ndie disanwa he gona sərogi yabedə gi yeɗahe ndei disandu yetchalagdu ndei də lukuranongdan yelua lukuran ndei iftehai də islamiya yeluwa manli ndeidə uslanya yedə yeluwa usla miya yahe sərogi monji nali e ndei dili mont awasidu dasi ndei saduguɗa aho ndei flarangdan gasugui yahe ndau dədanga ndito duwone wahəngengne tchiyengn nditu duwone tchiyegne nduitoi duwone mɓirongne walagahe ndei kəne yendameyo yenshameyo e ndau dədanga golgiyonga yahe ndu dililu a howu he ndeisaftənongdang sərogi chidarongu ndali e dasi ndai haəm chidarogul wasi aho wahe ndeisaftənrong ne ndome anasaron gngo lungu filmwa he ndallidu ndaində sərogi nuyrolwasi dasi ndeisaftən rondan sərogi nyirənondane han ndalidu dasi ndaihane chidalwasi e dasi ansoda seftən gne nesaftən a sərogi ndane hang nyirsadu, Ndei tchalgo ndigoo ndei boənga gale yahe ndei bənga ndame shubiyo tasaye yahe ndei boənga ndame shubu shara yahe ndeihane biyu shibun tasay nyile nyiro wobogo wo dədang ayodo nduhanən lumgulyo a dərogi yahanegi yebe e dasi ndeisaftən nongdan blang shuwngən awaləgəndo nasaftəri blong sərogi ngarogənde chidumale yahe wodərəigayode naha'an ama yahe ndu to ndei a'a deidone ndei dili deilo saftan ndei sala yahe ndai doi ndei done sərogi yediligi yeshego ame e ndeillungne ‘o yeshegoso e dase teidumi yahe ndene to neduwo ndane hando feida a nododa chidara ndane saloftən ahogo linshamengu. həwahe ndane shanyo yabedu biya ga wangri eiblunu yahe ndeisi ndaidili ndau to saftən ndeidu walo yeɓe du ndaluho anso aɓe nadili anso aɗedu nalu ho anso aɓedu nadili anso aɓedu naluho e bedu ndeilulisaftən aho laftəsə senwa adəgodu nausurri tchare ngndan sərogi yesum tcharongandu ndeifte dəflanko ndeito flaron gdan sərogi yelua flan gi yeɓegi laftoəansə hukusun aɗəgodo ndei dili sərogi nelugi nedahe du yelogərshidu aduwar nobro e ndə islamya yelu urlamyaru ndei lu lagərshi aho chidaro ngne biyu gasugu yahe ndeichili isiya ho wahe ndeishayo biya ansoda seftə angnego lingu nylema biya ndane hangodan a hodo ndone kəfəsihe godan nesaftədu ndane hang chida ndane hang nedo ndane hang nodo nebedəng do dasi ndeisaftən sərogi gerengu njali e ndadu dədan gere ndili sərogi gerenguiwasi e dasi ndilsəftən ahowahe ndane hang amasar oranego limgu filangnoso yahe dasi waya yahe ndau dedan yodo ndeundə sərogi filmm iwasiyahe dasi ndei saftərn ndame hamg anasogo kəmskiyahodo biya ndei kal gwalai gədəye ngdang endeifa guwalei tabayeangdang dan e ndei flarong dang e shamyoe yengo ankal e dabi saftən ndei gədə lukuran rondan. ndei hang Yen shame shame a dosi ndei flal gwale tasayerondah yendame noi bralgayo e dasi ndeihando ndeihana ndane hang amsa ansoda saftan angngo linkuwa ngund horo <hesitation> gua gora abangdan sarogi aluwa huwedu ndeidili lenshame ndei toide rəga ndenəga atse sərogi yederisadu miluiso ho sərogi yederisadu miluisi ho sərogi yederisa sohogi yeludu ndeihai oyoyo abangdang ndei luho səogi yeludu abange arduse abamage drause ndeisi tasaye ndei dani arme ndeitori kalelogi duan hangdoda nedihang sərogi ndene hangdu abangne dra dige abangne drause ndei shetura aba abangno aluhodigedo ndai shasigəri o ndei hang anasasodam a sarogi gorra alugi adili du abanane adtse dige a sakale malu a a duwan yadugol gasugui a a duan yaudə gan garagi yauto hang gasugu yangu a'a nandodige yaudulkado lame a dili kəmani akəkənəgo klafiya aluho e aba drause a asərodu yauwa edə wole neyo asəro yane dəgot giong asəro yane to ne də antrongne asəro yane to nedə marnero nado asərəde golgionganso a'a asəro ne nefla o yane hang wanke a'a absəro nene ta'o nene hang wankeso asəro ne yanedə flan sərogi lukuranwasi e ndane flarongne sərogi lukurah ndoli e nedə lukuran lukuram lwaasi dasi ndane flarongne ya abə rədo yawe han larne a'a asərodo duwa yaudo holgo asəro duwa yaudiligi toidə duwa yaudiligi toidə ənhe a'a absəro duwa yaudiliso duwan he asəro yauto shubulgo rogufa jibudo duwa e yaudili asəro nodo e yale dili asəro nodo e yaudili asəro nodo e yaldili a ame angul asərodu chidaro yauhamfagəma ndali ə muhang wankerogo shuibuyo mushibu tasa yengu, Musi gwalengu mushibuyo gwalengu muto dane ame nyile roguma mutou hang sərogi wodiligi wato wohang chidarogudo mulu sərogi waludu mushahayo mushubu tasaye muse wa yaudu igiyan a'a abərodo yaudili sa a'a asəro yaudili jisudo yauɗə ngoro nadodige a'a jisudo yaudu ngo ronadige yandə taji a ngoro a kariya mefa gibol bogsiso agul asərado yau hana nyiro yauhang nyiro asərodo yaudən ngoro yaudə gasugu daulu a'a mehe ndaudə gasugnigi uluso asə rodo yaudo gasugu luso sikan aditagi abəro do yau baduguado aho a'a aba'ro yau mbahe gwalen biliyenge a'a abəro yau dəga gagod a'a to dili təmə duwan fto nduba he ifo to dili saftən agagogi duwan ndubah bambam anguwahe ndu to dəftən ndutoubrahe we biliyangu wahe ndau tou dəfton asərodo yaghang lame a'a asərodo nyiroda nyiro yauhang iyo yaru abəroda yag dahedi a'a yau dalieso iyo todi to hamchide darangmo atseso tomo tofədatudi to samo tcha sərogi go samodo adigendo dau egi we sum nogudo də əriftəri magoyo ndau dilindan lu neudə gasugui to duwa gwaledi ulu a'a fto e ndu tou duwodi uludi uyo bugu tumogi duwau dilidoulu a'a nondoso saftənfa duwan mudili do mulufa sərogi duwan waludo səransi fto dətse a asarodo liyo floda mbangədan gomba riga linguyodu idə usodan uniform nangdangi idili də llukuran yaro lame ftodo a'a duwa e sərogi wohangdu toe duwa'e mushitudan yengdanyo du ftoe muhaən yalame ftodo a'a duwa e sərogi wodiligi waludotasə ranki nyirondalido mulum hanmng yalnkani hadan shilingarondan tomodi idili iyo seishime tomo inkani Sərgi go dilido goludo itodo muhanglame a'a wodili waludu duwanda mulu badan wa a'a wodili waludu dawanda mudada ame a'a sarowodili woludo mu dadan ameso duwanda muisadan wa meisum duwanda mushibudan gwale yoinkani muhang carme tomo a'a mudilido woludu nyiro ndalido dasu mgayo gomda əinkami aro lame dodo duwae dilidu nyiroda duwa e muhang duwan woludo duwan mufudandan fu'o duwan e yaudugal giyang a'a aba'rodo duwan yaudii girongade asəro duwae yane to nehang anasa ngoro gade a'a duwan asəro yau datseso wa duwa ndo ndaho yoyara lame wreyo nee neto neduwe wahəndo səranki nelu yawreyo lame nee neto neduwolo weibilido ne lu inkani yarolame flodo duwan e mudilidu muto muhang nyiro muhangdo muto muhang do mulu yaftodo ame duwa e yaudiligi muto shibu tasayen ahode mudiligi mutou sadan wa meitoi sumdu edətse edili idəngorondangno idili yaftoo e kame a'a duwando yaudu gasugui angu yolrikani sərogi tee godu gabuguionkəm soludu aftuda yu'a linsha meyo yoinkari nyiroda yanhanga hodo a iyo sobi gwalem yodu weto dəmoftəna hagodo a'a duwando yaushibu gwale iyo to e shibutsaye ahodo yoduwa e yaushubu gwale yolame abankunso sərogi aludo a'a abangne aluludu neshiburə ne dani ame ngən ne dəri gulguan namban ne dani ne dəniftan tchrogən nedari dnengən nedəri atən yoinkani katedogi əludo lame a nyiroda nyironhangahodo a ya wre e we hang lame a hodo a'a neye nyiro nehamglwasi ahwado neyo bei nedili neduta yolkari wedili weludu we hang lame a'a sərogi nedili. neludu ne fuda fu'o nyiroso dənelgayo nehang yaru yalnkani yafto yaru mughang larne puwan səro wodili woludu. Nyiromuhangdo duwan dausən yalarne flodu nyiromuhangdo yoinani duhan walludu gadedo duwan wodə gol giyangi səro wolu du mulu sərogi wato wodumo wangui wasi e woludu muha mbangə lingu səro womban gə gwale səroubshebudan gweledu musadan wani sum səro wasadan wa eshim esumdu sərogi ngorondano idili ndali sərogi ngorongdan no dili əlwasi e meisaftən mahang amusa aho sərogi anasu rogdan noo gade ndaligi mento hang e dasi mai dəli midili mito ifa sərogi anaborongdanl wasinga. e dasi maisal tən aho a sərogi gwalen dam yeu njaliua he dan da mushebuyo wandan a'a duwanda washibudang ahe duwan da gere edə gange shhso to ito wa dungne yo yahe dabi mito iduwo milu samesudo nyiro milu samesudo nyiro nehangahodo ne shishibu gwalengne ne sewaye neshibu tasaye ne mbang nesum wa ne dahe nebeddu nedisan kəsəleda nedisan laftəsə dən lukurangne nodəgodu maidili sərogi latəbə dən lukuran awasigi amasarongdan da ndaho e dasi meiflago unsha me flangandan nallisu meifl flanangdan awasa e meidəga gago do meidili meiloi saftəngo liinshamea sərogi yeto flago linshame atsedu ebedu